مشروبي المفظل هو الآيس نسكافيه، طبعًا هذا كيف يتحظر أول شي <hesitation> تجيب نسكافيه اللي هو ثلاثة في واحد وتظربه بالمظرب اليدوي هذا عادي لين يسوي فوم، وبعد كدة <hesitation> تجيب كوب لبن وتحطه عليه وتجلبه وتحط كراميل أو سكر على حسب الرغبة يعني وبعدين تحط ثلج، بس كدة مرة سهل وبسيط.